Dicimm che <hesitation> ij so nu tip nu poc festaiolo, quindi mi piace comunque che s' crea l'occasione e 'amma sta tutt quant insiem, si nomina Natal, s' magna, s' bev. S' festeggia, sai comunque 'o brindisi, s' magna 'a torta. Quindi in generale a me m' piace tutt l'occasion. 'O compleann 'e nu cumpagn, 'o San Valentino, 'o cumpleann 'e mammà e tutt sti cose accussì. S' festegg pur l'onomastico in realtà. È semp n'occasione in realtà. Ci sta <hesitation> 'e condividere, è semp apprezzat. Però se mi riesc a fa 'na festività, 'na ricorrenza che è più piacevole 'a festeggià, p' me, penso come festa cristiana Pasqua, Capodann, <hesitation> Natal, ij t' dicess semp Natal. Ci sta chell'occasione che appunto a differenza 'e 'na Pasqua o nu Capodann che sta tutt 'na tradizione intorno. Da 'a preparazione d' 'o presepe, l'albero, 'e decorazioni. Viestet russ, prepar <hesitation> 'a ghirlanda 'a cas, azzecc 'e cos vicin 'a fenest. Quindi si crea tutt chell ambient saje, chell'atmosfera che comunque t' fa vivere nu poc meglio. 'Na cosa come Capodanno, magari a Capodanno pigl 'e bott, t' miett 'a mutanda ross e finisce là. Quindi ci sta chelli mument addò spar a mezzanott e <hesitation> auguri, buon anno e quant'altro. A Pasqua chiù 'o meno è 'a stessa cosa, 'a regalà l'uovo, s' va 'a messa. L'olive e quant'altro. Però l'atmosfera è divers. A Natale invece s' crea chella cosa chiù 'Na semmana prim, doje semman prima t' 'a mettere a preparà, a decorà. Allor ij già dint a l'ambiente. Nun vir l'ora che arriv chillu mument. 'E regali a mezzanott. Dura proprio doje o tre semman sta fest praticamente. T' 'a preparà tanto prim. E poi ovviamente semp 'a stessa occasion. 'A cosa chiù important è che ci truvamm a tavola a magnà. S' fa semp 'o menù, poi 'o Natal può essere sia 'o juorn prima 'a vigilia, fino a mezzanott. 'O juorn aropp a pranz, pecchè pò è come se foss una magnata una continuazione. Quindi tutt 'a vita scegliess semp Natal. Semp pecchè pò ci sta chillu periodo arò se ci si riesc si trovano tutt 'e cumpagn insieme. Si va a fa l'aperitivo cu l'amic a mezzojuorn. E quindi è semp n'occasione p' sta tutt quant insiem.